په جینز لپاسونو کې معمولاً واړه جیبونه د وړو شیانو د ایښودلو یا ځای په ځای کولو دپاره کاورل کیګي، معمولاً لکه قلم، ام م، پیسې او یا هم داسې واړه څيزونو کاورلو دپاره واړه جیبونه په جین لباسونو کې ام م جوړېګي.